אלא תע׳ד׳ר עליכ אלאִתצאל ב־אלאינתרנֵט ג׳רב האד אלח׳טואת באש תצלח אלמשכּלה, תאַכּד אנה ג׳האזכ מתצל ב־אלשׁבּכּה א־ציהיה wifi או ביאנת אלהאתף, ג׳רב תטפי ו תשעל אל-wifi או ביאנת אלהאתף, אלא כאתסתעמל אל-wifi חאוול תעיד תשע׳יל א־ראוטר, טפיה ו תעיד תשע׳ילו דיאלֹו בעד דקיקה, תאַכּד אנה אלאִשתראכ דיאלכ פ־אלאינתרנֵט מאשי מנתהי או מענדכּש משאכּל מאליה מע אלמזוד, ג׳רב תסתעמל ג׳האז אכר באש תערף ואש אלמשכּל מן אלג׳האז ו לא מן אלשׁבּכּה, אלא בּקאת אלמשכּלה אתצאל ב־ח׳דמת אלעמלא דיאל אלמזוד ד־אלאינתרנֵט באש יֻעאוּנוכ.